Ruchkani qanday ishlashiga keladigan bo'lsak, <hesitation> ruchka siyohdan iborat yozish uchun mo'ljallangan asbob bo'lib, uni qo'limizni panjasi bilan ushlab, <noise> barmoqlarimiz orqali <hesitation> mahkam ushlab, harakatga keltirishimiz mumkin. Qog'oz ustiga yengil <hesitation> tebranma harakatlar qilib, yozishimiz mumkin.